पनीर हर बहुत महंगा मिलेल आऊ ओकर ए बार गाय पाले ही। हमन आऊ मिठाई म खोवा हो गाइस आऊ रबड़ी, घी, दही आऊ दाल चावल बहुत प्रचलित हाव। छत्तीसगढ़ म ऐबर से छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा भी बोलल जायल।